<noise> <hesitation> adze a miridzi ho dwuma sieisiara yɛ "prompts" bi a, nsɛmbisa bi a meriyi ano wɔ Mfantse m'. <hesitation> ɔyɛ m'enyika osiandɛ <hesitation> nsɛm ne bi wɔ hɔ koraa a wobisa me a minnyim ho nyimdzee biara so ɔma medwen ho. Ɛna ebi wɔ hɔ a muhu dɛ nka ɔmmfa me kasaa ho hwee nso medze me kasaa tum yi ano na eyi ma muhu dɛ me kasaa yɛ adze bi a ɔsom bo. Dɛ nsɛmbisa no wɔ borɔfo mu koraa ma meriyi ano wɔ Mfantse no ɔma m'enyiwa gye <hesitation>